Okuwete kutya ou okwandjanga ou mboli omunhu ashike kofikola inahalako ohh okudja aapo inandilivelifa vali shaashi okwadengelenge naana ndee handi mulombwele noshili kutya ame meme kofikola kakwali ashike ndahalaka shaashi okwali ndatila okulokwa paife okudja aapo neenande onduudite nai lela lela okwati aaye ove inda ashike kofikola shaashi oholivelifa inandishininga nee vali shaashi kapena ou akaudako etomeno lange okudja aapo